Karazan-damba ndraiky ny raobo surtout ho an'ny viavy mandeha mivavaka tegna magnatao izy de ny tiserta ndraiky atao andavanandro fa ny chemise i matetiky ataon'ny lalahy mandeha miasa na mamonjy fety de ny patalôgno koa lalahy tegna magnatao izy fa misy viavy ndraiky magnatao patalôgno.